فما نهار كانت فمه شجره تتكلم، لين جا نهار <hesitation> جا طفل لمسها بالوقت سمع صوت خفيف يطلع منها قالتلو أنا هنا من زمان نشوف كل شي والطفل هذاكا تفجع وبدا يحكي مع الشجره و اكتشف انها تعرف كل شي على الماضي ولأجيال، الشجره كانت منتظره واحد يهتم بيها ويقعد يسمع قصصها والطفل هذاكا ولا يجي كل يوم ويسجل كل حاجه الشجره تحكيها.